Antony nahatonga elefanta mañano fianakavia zañy voaloha da mba ho fiaraha- monina afaky maifampiaro amy ny fahavalo reo raiky. Da faharoa koa zañy da mba miaiña anaty fiaraha-monina koa elefanta kidikidy da miaraky mitaiza ajaja elefanta jiaby ireo.